Wen xuq ke taq tiq pjoj jun qmeex xti ya'qaaj ri klauwx ruk, ru ruk, <hesitation> ri pojb'al ri ch'ich'kujcha'qe che' i taq xtiqb'an juq juq <hesitation> qmeex o xtiq b'an jun qch'aat o xtiqb'anqaj neri' jun qtem a wooniit rela' li pojb'al ch'ich' xtiq ya'qaaj e no'j xke'qloq' ne klaux kwaatk'ri xaq xki'qxim xtiq loq'ne klaux k'o re klaux ki'k'eyxik nmaq laj klaux k'olik nuch'laj klaux a k'o nk'ej klaux ri xk'oo ri kb'ixik chu pojb'al xjab' ri chinch cha' kb'i'xik, k'eq taj nuch' laj laj laj <hesitation> klaux qachech'keri' chik ajwi' kum ya chke xjab' ajwi' xaq pur ki'ki' <hesitation> ki'tz'aqik chi, chi <hesitation> pegament kujcha'qe chre' o jun qmeex kwa b'ayri meex tob'iiy kyo'xqaaj la'li klaux ruk' pojb'al ch'ich' porque si no kwaant nelochi' xtchop riib' la, la <hesitation> ch'aat o meex o teem xtkb'anqaj kwaant xtchop riib' xaq keri' xtiq xim xtiq pjoj ne'ruk' klaux xtiqpjoj ne'ruk' pojb'al ch'ich' sicha' le li klaux y ruk' pojb'al ch'ich' wooniit porke i xuq njeel wnaq k'o rklaux xkujjopnik chu rchoch wnaq o nqja'jun klaux xtye'tjelul ri wnaq klaux kun kchuknik, kchuknik chqe. Pojb'al ch'ich' xuq kee pojb'al klaux xuqkee pur yolb'al moos kujcha'qe martillo kujcha' qb'iij qe pojb'al ch'ich' njeel kchuknik pojb'al ch'ich' mineri' tiqyo'k juche wa'chi' mitqtzuyb'ok jun xaar mit qtzuyb'ok qxompreel mu qwoor mu jun qs-aaq njel kchunik la' pojb'al ch'ich' pojb'al, pojb'al <hesitation> este kepli qb'iij nk'i pojb'al klaux nim kirb'an chqe si qaqche la' kwaat k'chi' kuj b'antjik chjaay njeel tk'ob'ik chjaay tanto kom wu tchuknik chqe xuke xtiqchkunsb'ej.